Etazonia dia <hesitation> niorina avy amina olona tonga avy amin'ny firenena maro. Izany hoe manana kolontsaina <hesitation> maro samihafa mifangaroharo ao anatiny. Tia mankalaza krismasy sy fetin'ny maty ry zareo. Ary <hesitation> tia milalao fanatanjahantena ihany koa, indrindra fa ny baskety sy ny <hesitation> soccer.